Misy karazany gny fomba fañofa azy. Misy tonga da misaka anao da mijano i. Misy avao koa, mandeha amin'gny telefone anao da fa misy fitaova fanaova azy mialoha, fa-fametraha place, da afaky telopolo minitra an'igny da tonga aminao gny tôbily.